Niya tli niya tsu mpinyanǝ vi har karfe gutanǝ ma gutana mǝllǝvǝ mana to niya ma se fanǝvǝ tlinǝ ko niyan zimhu wsa ra dla mi wa wsa zima dlanǝvi niyas zǝmǝ whi niya se gha tlǝnǝ ma niya gha tlǝnǝ har zuwa karfe mfwari karfe makǝni ma vǝzji wtǝ ma har karfe nkwangyi zje ya tle niya sǝ nkwali ma vǝzje ntwu ma na ma karfe ɓugha zja mǝllǝvǝna niya tle waya wgwi tlǝnǝ ya ga vǝzji to niya sǝ nkwalǝya niya dzǝgha ghai ma nontǝ vǝzji ma na lokaciya gha bu gha dzǝgha ntwǝri wa vǝzji shi neya tsu mbi tlenǝ yarǝ ma ma zje ndwa tsu mbǝ miya tlǝnǝ na tlǝna pǝla na maya tlarǝ na pǝdlǝmi to niya di mbwǝ tsu di tlǝna nyi ma nya tlari ma zje nya tsu mbǝ mǝlǝ tlǝni to wa mbwa halǝhwǝ ɗafa lokachara karfe nkwanyi wabwa kuɓa halwhǝ ɗafa to nǝ mbwa rǝn si nkwalǝ ghǝza nǝ mbwa tsu mbǝ miya tlǝni ma mbwa tsu gharǝ tlǝn na nkwalla ghyara shu kwalla nama nama shu sai ghǝzǝ na mǝla mbwi har nǝza sǝghǝrǝ karfe gwumrǝma ɓughi ma mbwa shi njamdi gwumrǝn ma ɓughǝ na to nǝ mbwa mpinyanǝvǝ to ma karfe gutana mǝllǝvǝ ma na nǝ mbwa ma si tlǝni ma mbwa shi na ma karfe fwarǝ na wa mbwa tlari Se tsǝtsǝghǝ wsa rǝmbwa mǝllǝ tlǝnǝ ni nǝ mbwa si nkwali nǝ mbwa sǝghǝ mbwǝ ghi maya sǝghǝ mbǝ ghi e mbǝ tlǝnǝ riya vǝnna to niya mpinyanǝvi gyuwhi niya gǝrǝ yamwi ei wa tlǝnǝ shi kǝla zji nuya tsu mbǝ miya tlǝnanyi e tlǝnashi kǝlazjiu to niya ndzondzǝ mbǝ ghi niya mpǝnyanǝvi e wa pwai ko tsu kǝla ntuvwa ko nama nama ɦaa niya tsu gyaravǝ gyaranyi gyuwhi maya mbaghǝrǝvǝ sǝghi ko karfe tǝghǝsi nga vǝli ko tǝghǝsǝ ɓa reta ma vǝzji nwtima wambwa aki karfe gum ɦaa nga vǝllǝ zje mbwa sǝghi nǝ mbwa sǝghi njihi nǝ mbwa yotiya ˈyarǝghum nǝmbwa ɦaani ma nontǝ vǝzji ma na e tlǝna pǝla ɓa neya tsu mǝlu tlǝna vwughǝ ɓau to mbǝ ghi yi kenan maya ndza mbǝ ghi na ma karfe nkwanyi wa mǝllǝvǝ na waya tlari niya nǝnani mi wa wsu shi ne mbanǝ mǝllǝya mbǝ ghi gutani ko ɓughǝ ɦaa niya mǝli e wsa shi neya mbanǝ mǝlǝ mbǝn ghi ˈma wi to e niya ˈma mbaghǝvǝ tsu mbǝ niya ˈma ɦaani niya mbaghǝvi e niya nyinyi wuro niya miy nǝ mbu to tunda zji tsurǝ tsu mbe miya tlǝnu wa nya hyi ɓughi mbwa rǝnya ɦi ɓughǝ ghǝnyi kummu niya tsu miy miy nǝ ghǝtǝn maya wgi miy miy nǝ mbu na niya mbeghǝvǝ se niya ɦaani niya mpǝnyanǝvǝ ma karfe kwli ko guma mǝllǝvǝ na to niya stu di wsa zǝmi nga pǝdlǝmi ɦaa niya mǝlǝ nta Maya tsu divǝ wsa zǝmi ngz pǝdlim waya zǝmǝwhuna to se gyara nontǝ wsa shi ˈmau se niya ndzondzi niya gyara gyaraya e ɗerewali niya janga e nǝswi niya nuswi yauwa maya wgi na e tsǝtsǝghǝ puwa na niya tsǝtsǝghu puwa niya gǝla ma karfe ɓugha mǝllǝvǝ ma na niya gǝrǝyamwi niya ma zǝmwhu wsa zǝmi nga vǝzji niya sǝnkwalli niya tsu tsutsuya e zja tsu tsutsu kei ntuvwa en zja tsu rǝ pwe nya gyara ri e ko indza ɦaa, ɦaa niya mǝlǝ vǝzjeya ndza mbǝ ghi ri wa vǝzji shi ne mbwa tsu mbǝ suzja ri pa vǝzji laadi ɦaa mbwa mǝlǝ tlǝnǝ vǝzjanyu to ma vǝ zjarana ɦaa nǝ mbwa ndza ama ma vǝzje ya dzǝgha ntwu rǝna ma ngiya na daga karfe mbǝrfingya mǝllǝvi nga tǝghari e wayirǝ dzǝgha ntǝ pǝdlǝm kenan fa daga wa karfe mbǝrfingya mǝllǝvi kwa tǝghari niya dzǝmbǝ chǝghi niya njihi dede niya njihivǝ njihǝ kukkǝli zje ya tlǝ pǝdlǝm ma pǝdlǝma zja maya tlarǝ wtsup mana to wayi tleri nǝ ngali niya tsu sǝ tlena vughǝya nǝ ngali ma vǝzja riya glirǝ ɗaɗak na ma ngiya na Maya gǝri yamwi kwa tǝghari ƙarfe mburfingyi wayab dzimbi chǝghi ama mi vǝzja gha zjigha mǝli wsi rǝna e zja mɨlɨ wsi vǝzjangyaraw na to waya gyara waya gyara waya kei karfe gwum ɦaa niya gyara ama e ɦaa ɓo na zja chika gyara vǝli rǝ babalu ehh to, ma lokaciyenya gyi ˈme ri ˈmana wanya tsu ngi malaghi har ninya kai hada vǝlǝ zje mbwa sǝ nkwali nǝ mbwa banghǝvǝ sari ghai ɦaa wse ya chika mɨli kowane vǝ ghǝza daga pǝdlǝmi har tǝghari ani wana shiri ma mbwa ɗari wse gha mǝli kullum kullum na ma vǝzjuntǝ na wa wsa kwarrǝvi wa vǝzji wtǝ shi wsa zime ku/manǝgha pǝdlǝm zje gha dzǝgha wtǝ ni kǝi kumana nau mbwi kya wsa zǝmu ko kuma kǝ ɦeygha ɓa nǝgha kǝlǝn dzǝghawtu ma wda zǝmuwhu wsa zǝmanji mbi ghi nja tlǝ dzǝghantwi ko karfe gwumrǝmaɓughi nǝ dwa tli wana nan wa dwa tlari ghǝji kai lokaciyar nja siniva tlarǝ rǝ ɓo ma mbwa ɗari yamwa shi gwhatwu wi e, to azii vaani mwi vuna to wana shiri ghie mbanǝ wzau ghie mbanǝ wza kullǝu so ma vǝzjarǝ ɗarǝ chak rǝ ghen na. Se denǝgha sǝ nkwali dom ntantangyi ndza pwai ko ndwa tlǝgha ko ndwa wza ma bwa ɗari wana dzǝghawntwi wa vanna shi gha kwa wntǝ ˈmana to dole nigha dlǝra wza nǝgha sǝn kwali nǝgha mbaghǝvi sǝghǝ mbǝ ghi ma ei wsa hǝzja shu na ma tlǝnǝghana ma lokaciye ya mǝlǝ tlǝnǝri na ghǝzǝ na riya yara wna hǝri ama ma wsa hǝzja sǝghǝ na dole nǝmbwa dlǝra tlǝni nǝ mbwa sǝ karfe mfwari karfe nkwangy wa mbwui dlǝra tlǝni ghwa nkwali nǝgha mbaghǝvi ɦaa, ma nkwala tlǝna pǝla ˈmana wa vǝzji ntwu shi maghuna tlari karfe nkwangy karfde mbrǝfingy na wghunir kumanǝ ndwa tarfau ghunir kuman na lǝ́rǝ kwan nkwalu ma tlǝna pǝla ma vǝzjuntwǝ ma e mbwa lǝ́tǝghú ɓara kǝla ghunǝ sǝghuna nǝgha ndzondzi nigha gǝla se wsarǝ ˈyarughuma mǝlǝ nǝ ghuni kokuma nǝn ghuna nela ndwu gutani nzja tsu rǝ pwe mbwa lǝ́rǝghǝ wsǝ ri kuma wana shiri ma pwembwa ghǝnǝ wsi rǝna ghwa hara ghi ɓa nǝ mbwa cika ghǝnu mbwa cika kumanǝ mbu barǝ pwangyu wa mbwushina kǝlǝ na lǝ́tǝghǝ sghǝ kam ama kowane pwe ɓo ma rǝ nontǝ pwe na gha cika kumanu to se nǝmbwa nela nwu gutanǝ nja tsu lǝ́rǝ sghi ga kowanendwi nja kǝlǝ sǝghi nǝ ghuna sǝghǝ zim wsa zǝmanu hǝ vǝzji kenan wana nani ma nin ta na ghuni kumanǝ pǝdlǝmu. Se hǝ vǝzji rǝnuwa sǝghǝ kumani naɦǝvǝzji narǝnuwa zim pǝdlimǝ ɓa hǝvizji se nǝ nuwa mbaghǝrǝvǝ ma ghwa tǝghari nǝ nuwa tsu kumanǝ nǝ nuwa zǝm ma mbwa ɗari nga suzja ma na ga vǝzje mbwa nwu wa mdwa vǝ mbǝ ghi na ma nǝnta na lokaci gha ko nawha ma vǝzjuwtǝ na wani mbani dzimblu chǝghǝma karfe gutani nga vizji nǝgha zǝma ɗana wana ngyi nǝgha njihi ko nga awa ɓughǝ ɦaa ma vǝzjuntǝna wani ɗana daga karfe nkwangy nga vǝlǝi pwayashǝ na tsugharu har se hǝ vǝzja ɗarǝ chak rǝ ghǝnu e ɦaa ɓo na ghi saaru ɦaa wsa ɦǝngyi ama asaliya wse mbwa mǝlǝ na ghǝzi nariya ra ˈnwa ma zja mǝlǝ tlǝnu to e zja mǝlǝ tlǝnu wayi tle ƙari wayi zaga wuro niya miynǝ mbwi niya sǝghǝ ɦaani niya gyaravǝ gyaraya niya zǝwhu wsa zǝmi niya ma e wa tsǝtsǝghe wsu shi niya tsǝtsǝghi niya ma mǝlǝ wsa mbi ghi tlǝna kushkush ɦǝzji na ndzazja mbǝ ghi. Maya gwi na wuri sai niyan njihǝvǝ njihǝya ma niya rǝ giyamwi ne mbwa tsurǝ pwa gyarari pwe gwargyanya gyarari nǝnya tsu gyaravǝ gyaranyi nǝmbwa sǝ ghǝtǝgharǝ ghǝza ma vǝla tsuna nǝmbwa sǝghe sǝ pwa njihǝ ɦaa ninya mǝlǝ naɦǝri ma nga dzǝghontwǝ ma na e ko wuwsangyǝ mi wana mǝllǝ dede na nga pǝdlǝmi niya nzǝmwhu wsa zǝmi karfe tǝghǝsi karfe ɓughǝ ma niya ma zǝmǝwhu wsa zǝmara dla niya tlǝ karfe mfwarǝ kwantwi ko karfe nkwangy ko karfe nchufǝ ɦaa yauwa ma tǝghra tsu de wa ndwa tlǝ nǝ ndwa tsu gǝyamwi nǝja ɦani nja njihi ghǝzǝ wse ya chika mǝli mbǝ lokaciya ɦǝzji ghǝza.